ཐ་མོ་རོ་ཀོ་གི་ནམ་ལ་དེ་སྐད་སྟེས་མ་སྐྱོས་ན་ཡང་ན་ལུས་རྒྱུ་སྐྱོས་ན་དེ་འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་སེལ་སི་ཡས་ཁ་ཚེ་ཚམ་ཁེ་དུ་སེ་ན་དེ། འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་སེལ་སི་ཡས་དེ་སུབ་ཐི་ན་དེ་མཐུན་ཉེ་བར་ཆུ་སི་ཡས་སྐད་སྟེ། དེ་ལེགས་ཀུན་ལ་ལོ་ཡང་མང་ཤོ་དེ་ང་ཆ་སྐད་ལྟུང་བོ་ཁེ་བུ་གིན་ཡེ་བོ་དེ། དེ་ལེགས་འོ་ནང་གི་བར་དགའ་སྐད་རེ་ནམ་ལ་དེ་དགའ་སྐད་རེ་ང་ཆ་ཁེ་དཀར་དགའ་སྟེ་ཁེ་ན་དེ་འོ་ནང་གི་ནམ་ལ་དེ་དགའ་སྐད་རེ་པར་སུ་གི་དེ་སྐྱོ་ན་དེ། དེ་ལེགས་འོ་ནང་གི་རྒྱལ་བའ་དེ་ཞུགས་ཁ་ཚེ་ཚམ་པར་ཁེ་དེ་ལས་སེ་ན་དེ་ནར་དེ་ཨོ་མ་ཀྱགས་མིན་སཐད་གྲོས་ངག་གི་རྒྱལ་བའ་དེ་མཆུ་ཀྱག་གཞེི་གྲོས་འཐོག་ཆུད་སྐཱ་ཙ་ན་དེ་ཆུ་ཀློག་ཡིན། འོ་དེ་བསྲེས་འོ་མའ་ལོ་ཡང་བཀག་སྐྱོ་ཏ་རོ་ཡེ་ན་བོ་འིན།